Li castori sunnu armali ca vìvinu nni li vicinanzi di li ciumi, hannu granni abilità a natari e pàssanu gran parti di lu so tempu nni l’acqua. Vennu chiamati ‘architetti di la natura’ pi lu motivu ca sunnu mastri a costruiri dighi nni l’acqua, utilìzzannu rami e cippa di lignu, ncasànnuli tra di iddi. Utilìzzanu li grossi denti pi tagghiari li rami e pi l’accurzari si c’è bisognu. Li dighi costruiti sèrvinu a li castori a calari la velocità di l’acqua di lu ciumi e ci duna macari riparu pi arripusàrisi.